ନିର୍ଣା ନଵାରେ କୃତ୍ରୀ ମାଂ ବୁଦ୍ଧିମତା ଉପଜଵ କରିଯା କେତେ ନଯତିକ ଅଟେ। ଏବଂଗ ଯାଗୂ ନିର୍ଣା ନଵାରେ ଅଧ୍ଧାର ରେ ପଚଲା ଜାଈଶ। ଯାଗ ଵେଭାର କରିଯା କେତେ ନଯତିକ ଅଟେ କୀମା ନୁହେ ତା ପ୍ରସ୍ଣାରେ ପଚଲା ଜାଈଶ। ଵାସ୍ତଵିକ ଭଵେ ରୋଷନାଡୀ ବହୁତ ବୋଲୋ ଅଟେ।